Yimɓe danuaa en ɓee jooni ñaaman liɗɗi beetee en, hakkunde naange ɓe ɓeyda hen teew e ko nanndi e mun. Ɗun tawetee neɗɗo waawi sifaade banngal ñaandu maɓɓe. Sabi mi meeɗay yaade ton en, faa mi wiya mi ñandi e maɓɓe, naa ƴiwri to wartiri ga.